أحسن نصيحه تعجبني أني أنو كي كفهمت كي قالولي لازم الإنسان لميعطيكش قدر معادش تعطيه قدر، لباعك تبيعيه، هاكا معناها لكذب عليك تنسيه معناه إنسان خايب في حياتك لازم تنحيه من مخك معادش تخمي فيه كيفك كيف الحياة.